<noise> x̱iꞌk nak sepiy, sepiy guꞌn par idëꞌ c̲h̲owma gak c̲h̲owma gak mbi nak layma mbi kon jolgat kon x̱oꞌb lo sepiy idëꞌ c̲h̲owma <noise> konda ulox udëꞌ c̲h̲owma dzekna konda or bela stsela c̲h̲uꞌnnstsiꞌnma sepiy dzeknana bos zak dzekna lëꞌma isaꞌnla sepiynu isëꞌblamu o suna or bat xioꞌlda ñama këma lën ba bot o ba lën geꞌch xkuꞌn nak bos kon sepiynu dzekna izaꞌlma lën knu guꞌnnstsiꞌnma par gak mbi bot knu. <noise>